anin <hesitation> mal dursa mal anin hobolo yaanii anin chalatii hobolo kas tae paka garasin fofa eden won dura won an ito hiishenaa hin sodhadu uf balanse tae, mal anin ak chole taet rawodet tessum qumana tae rawodet dub mal kan laka fuleda laka fude bisan bayat ufirra laka mogu tan lake mogu tan lake mogu dar hiijemuu yaani bisan bisan moggu fod jalla ijeme akana deke fofaaa bila wasiwasi